Ley role of ley tradition in ley modern society a na really important na because everybody in ley twenty- first century looking at ley other world na too much tradition but a also help to play key role because a protect and and show us our culture we la here and every country get la own culture so ley way culture or your country have la culture la how your way live that’s a la jeh ley way of life.